<noise> wanu niŋkə sə mi re təə' ani nə' kə' gawtəl dəl iyə wombəl ali, mə kə may kə daa nə' gaw təl wombəl dəl iyə ai, mə zokə wan zwakə ryə ko kə dwarə aani bə mə rew ren wakə gə bəbəmn wan gərigə may kə' bə wan gərigə ai nə gomə dwarini, i rew ren sem kə i rew ren, ən wan kə' dwarkə aa aya, aren bə' lūūkə aren daa kə araw gam nə kə' netə wan bə'tə' arii a worə ama məkə bəbən netə gərigə dəl iyə mə kə gawgan mə dwarə ani, kə kay mani ko kə' da, ko məkə' dwarə niŋkə kə' zomzon ən bi tanbə ən waa ai danə marəm wombəm mə kə danə marəm wombam nə mə ren gaw kə' nə mabu nam ya bə i ren gaw kə dan sə i tə'ə' niŋkə' ən mi tə'ə' ai maykə' danə maratunm wombəm ai mə rewren mikə maykə saw nə marəm wombəm re aynə' mə rew mi kə rə gawtəl wombəl wanə are gəkə mabu musə pa rə.